Aerdilla reta jaeko tapiti ramï, oajaete ikavi reta, jaereta oikuakatu kïraï oñovatu vaera jembiura, oimeta yave okɨ, iroɨ, jaereta yarakua katu